Noy ca'irta nyamdu maɗa <noise> tawe wodi bisake, a tawa e nder majjum ɓawo a loti anyarwa maɗa ngan, nyamdu maɗa no ca'ata nun to ira nyebbe e nun, to ira kalaje anun, to ira oleleje non, madu ɓatcacata dow ɓawo a moyte a laɓi. To ni nga tculɓe ngollirta ngatta yculɓe mada haa hite nen nanga. to nangi sai ɓila nga dow fa ɗun ngadda ɓila ko sa'irta on, <noise> to a woduwa bo jongirga tubako ngaɗon ma ɓawo a huɓɓi hite muɗum ɓila dow. to kalaje nu fu ngatta ndiyam muɗum to ɓocco ndiyam muɗu. to ɓoccoɗe muɗum ɓawo a fusi ɗe a tawe lawi ndiyam majje sai gatta burbuwan dow ɗan. <noise> a tawan so'oto fa woɗa.